إيه أفضل أعيش في بيت علي الشجرة لأن الجو هناك هادي وطيب تحس إنك جريب من الطبيعة، منظر الغروب والشروق من فوج بيكون شي خيالي أحس إن الحياة في بيت علي الشجرة تعطيك إحساس بالمغامرة والبساطة بعيد عن <hesitation> صخب المدينة والضجة وكل شي.